हथौड़ा एक मजबूत धातु के शिरा ते और एक लम्बी छड़ी ते बना होवे। हथौड़े का शिरा सामान्य धातु का हेवे और वाकी बनावट ऐसी होवे कि वह कील को सीधे लकड़ी मा घुसा सके। जब तुम हथौड़े को लकड़ी पर मारते हो तो आप उसे गति स्पीड और बल उत्पन्न करें। हथौड़े का शिरा गति प्राप्त करता है और जब वह कील पर जोर से लगत ह तो कील लकड़ी मा घुसने के लिए पर्याप्त दबाव उत्पन्न करें। कील का शिरा तेज और नुकीला होता है जामे वह आसानी ते लकड़ी में प्रवेश करता है। वह हथौड़ा को कील पर मारते हैं तो कील का नुकीला शिरा लकड़ी के नुकीला शिरा लकड़ी के शिरो को तोड़ता है और कील को लकड़ी से धकेलता है।